ब्लेंडर को मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थन को पीसन में मिश्रित करण तरल अवस्था में बद्लान के लये करो जात है। यह एक विद्युत उपकरण होत है। जो तेज गति से घूमन में आये प्लांट्स और इनके माध्यम से ठोस और तरल पदार्थन को मिलान को काम करात है। ब्लेंडर को उपयोग विभिन्न प्रकार की रेसिपी तैयार करण के लये करो जात है। जैसे स्मूथी शेक जूस जूप सॉस और डिप्स या फल सब्जियन और अन्य सामग्रीयन को बारीक पीसन या पुरी बनान में बेहद सहायक होत है। इसके अलावा यह सूखी सामग्री जैसे मसाले नट्स को पीसन के लिये उपयोगी होत है। ब्लेंडर को उपयोग केवल समय की बचत करण के लये करो जात है। बल्कि खाना पचान की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनान के लये करो जात है। इसके आधुनिक मॉडल में अलग अलग स्पीड सेटिंग्स और प्रोग्राम होत है। जो उपयोग करतन की अपनी आवश्यकता अनुसार ब्लेंडर को समायोजित अरन की सुविधा देते है। यो उपकरण विशेष रूप से उन लोगन के लये उपयोगी होत है। जो स्वास्थ्य जीवन शैली अपनात है। जो और जल्दी से पोष्तिक पे या भोजन तैयार करण चहत है। ब्लेंडर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और बहुत उपयोगी प्रकृति इस हर रसोई को एक अनिवार्य हिस्सा मानो जात है।